أنا أفضل إني أمتلك طاهن شخص طباخ، لأن الطباخ أكيد بيكون متمكن من مهنته وخابر. لكن أنا ماني بفاضي؛ عشان أجلس أطبخ أو كذا، ما أحب أنا. لكن قيادتي للسيارة، إحنا نفضل إنا نسوق السيارة وحدي، ما أحتاج سواق. لكن أبي طباخ يطبخ لنا كذا، من ما نكون فاضيين أحيانا. الطبخ أو نسوي أكل هكذا يعني.